أفضل نصيحه تلقيتها كانت من مدربي <hesitation> هي هي متلعبش دور ضحيه، هي متكونش قاع ضحيه، هي تكون متفطن لكلش يجينا <hesitation> رانا في بلايص نديرو مباشرة صوالح ليجونا، ملزمش تنشاف أبدا كيما ضحيه و لا، أفضل نصيحه ديتها هي دايما نتولى أفعالي، نكون أكثر مسؤوليه على شاندير، تتقدم مليح بهدوء و ايجابيه.